لو هختار <hesitation> اكون ليوم واحد حيوان برى, هختار ان انا اكون الزرافة واه <hesitation> السبب ليه <hesitation> بحب شكلها ,وبحس ان هى عايشة فى هدوء وفى راحة نفسية كدا مع نفسها فى وسط الشجر ملهاش علاقة بالحيوانات التانية